Ny andro a Frantsa agny zany ny toetrandro agny sady tsy manitsy ro tsy mafana ary tena hoe voahaja soa zany ny fotoa manitsy sy ny fotoa mana agny. Dafa manomana avao akanjo manitsy sady ankandro mafana <noise> fa manomboky amin'ny volana marsa ka jusque amin'ny volana may igny amin'igny ny andro agny ro soa zay